لا مش مهم ياسر تصويت، ديننا ساعات نكون مقاطعة في حد ذاتها هذي كردة فعل. ساعات <hesitation> إنك ما تلجاش تكوني مثلك هذاك دليل إني أنا ما أنتخبتش حد ما لجيتش شكون يمثلني. وبالتالي أنا رافضة للشيء اللي صاير هذايا، اه الوضع اللي صاير في عندنا مثلا في بلادنا تو حنا إنقلاب إحنا رافضين اللي هو السيرورة ما نجمش يكون اه مصارصحيح وبالتالي رافضين الانتخابات اللي اصلا ما كانش لازمها تغير تو، يعني مش ديما الإنتخاب هو الحل.